sekola dong lem aweng ek ma' yeh erat sik ayeu

Serangga nok paling rah dong lem kampung ialah bung'aleng. Kalau bung'aleng nai ntap arai kan aa lang lang ma'et si nah am arai parap tahan si' bung'aleng nah abin nok nah nah

Na'an teknologi nok ek patau arok mat telepon, mat laptop, nhal tv

Na'an prok nan dei lem negara eek wai amai wai aa sewa ma', prok alut, prok barang, aa kai amai lak prok ai amai bayar lori untuk wet barang amai

haa masalah sik am emm ek am weik la'an lem kerja kadang kadang arai mei kerja nei sama sama kerja tapi nan lem lun nok aaa macam yeh weik lek lak ngatur ngatur am lak mayak non sik la'an ceh arok ai neh nok mawa' arok arai am weik la'an nan kerja arai ai

Si pah Suti ngan pelan paling eek la Ai, eek la mai Australia ngai, Nong eek la nyien salji, eek la mai nep nep.eek la mai nal nal Si lun nok Wei pi pi la ‘ Ai , la kap awan eek.

Selibriti ngan bintang filem si la'an ek ai, Halibibe. Wei' la'an ek nal yah. Alam lo' lun madei yah et. Abei seu' ek yah wei'. Tapi lun pikir yah et.

Pelpet rah e’ik lem siew mak taau ai e’ik parap we’ik aheng ngan embul tuhan

Aa ayok lun ngan lun aweng nok pi arok kelajaan amai yai.. alam..aweng amai am yah wan karan, noi wan karan yah, alam aweng amai am wan lapong, noi wan lapong yah, aa am nan pei' noi nan pei' yah wei' pipi yah.

Embrai mabit ciek sin wan si' sul nok am wan lun nan yah parap aro' lun yah paceng

Am si lem lun nok pahat laak ngan pahat pahat ayo deh mat teknologi

Naan arang nok ek wei laan ,arang adeu

Kai amai si mah' mral ai, madei' ngan anak breu' ai, amai medei deh mawa mawa arai, am arai tok tok alak lun ngan, am arai tok tok alak lun, wei' wei' arai, am arai aa aro' aro' anok yang et ai. Mesti arai aa pasel lem Tuhan.

Naan longdeu nok ek patau nnal, unbei, weideu temlang, wei taak, ret .

Seungneu nok brung lem budaya yang ek wei' la'an nai ek wei' la'an lun amai nai menani, wei' wei leh' deh menani, wei' leh' deh marang, wei' leh' deh aaa nyen sape'.

Fwang nok lakpat aro ek nnal, rra', Langai, manok

Tekonoloji nok eek la' wan aro si' nok on waen eek ijin pah.

kai lem aweng ek ai lun mrai blei yeh uii ncet pi pi anok dong lem aweng amei nah hnung aweng amai nah adiu yeh erat erat bandar jadi susah lun lak wet barang mei lem ngai jadi ncet pi pi barang dong lem ngai

Laot nok ek wik laan arok, arok era, arok hmah, abin ek wik laan embeu naan naan long deu ngan ebeu padi

Kai arai lah' mai papu' duktun lem aweng amai nai, arai mesti aro' apoimen arai wet kad klinik, arai mai aro' apoimen ngan duktun, naa dei duktun nal arai, cek area' arai, aaaa nah cara-cara duktun arai mai papu' duktun.

Eek wei laan toyang akoop eek abien yeh awan eek. Yeh wei mahe’ nah eek. Toyang wei eek , ko duet toyang eek lem sekolah wei laan eek nguui nyeh abien amaeu pahaat sekola

bul ek weik la'an mlung nok arok ek weik lak

Cara e'ek tabah nilai ngan ontong lem bayal bil telpon e'ek, e'ek am parap bu'siu- bu'siu nyein telpon

warna sik nok ek weik la'an ai warna dik ngan warna nok sik belsem seng aa am yeh belsem eu am yeh belseng eu wei weik la'an ek warna nok nah sewa warna tana' nah weik la'an ek

na'an dagang nok la'an eek aro' lem pu'un lun eek, aro' era rah rah, embou ret', embou bei', maou al, maou awit.

lundeu nok pi arok ek mbeu kudut bei, weik li, weik tak. ek maeu ngan ek parap panai weik yah ngan wei yat

Kai goro', aa kai minot-minot ayo' goro', goro' nai wei' deh. Deh dung-dung mrai arai si hmeu, suk arai belajal wei'-wei suk arai am ajit kawin, suk arai keja, kap keja nok wei' ai.